Sɛ ɔka nantsew <noise> <hesitation> dodow a motum anantsew da kor a <hesitation> emi motum aka dɛ motum a mefa kwansin a <noise> nka motum anantsew bɛyɛɛ <noise> eduasa rokɔ. Biibiara a ɔbor dɛm bi a motum anantsew na ɛno so ogyina adze a mereyɛ do ntsi no.